Ny ahy ny sakafo tiako indrindra miaraka amin'ny akoho an, dia ny akoho sy <hesitation> olatra. Dia izay izany no ho ataoko. Tetehiko ny akoho an, tetehina madinika. Dia raisi- maka olatra mainty, dia <hesitation> sasana tsara ny olatra dia alefa atao saosy ny akoho. Atao saosy voatabia sy tongolo an, dia avy eo arotsaka ny olatra mainty an dia ampiana rano, dia tenehana elaela kely eo amin'izay izy miaraka, mba hatsiro tsara.